Teleskopi kaan e naftondira e daarolle ɗe ɗum yi’ata lens nder majjum, ɗee daarolle e ɗum joɗini ɗe ɗum tokkondiri ɗe, taa raari nder majje, taa raari nder majje, to fii ngoɗɗuɗum wartay pamarum to gite maa.